Na komana teitei tena, naa na goe rakaha nom beara gono ta, taba vai na poka riori bono, o taba teara o paka, o paka vai ean na nata nom eve. Beara tei batara eara toro gono bata ta masi paka, beara tei batara, vaan. Bean haiki to paka ean sabon tei hanom <hesitation> paka vai sa mataa ha bata haana ge, o paisi sa tei vamata bata haari, to kahi bata, o subaka, o subaka pete o bararu, eori toro tei batari repa, tei vamata bata, na aan overe koari. Evehe na tei nana o taba va ei sa rakerake bata raara, o purupuru bata ge <noise> <hesitation> o rasu ge ga o taba bata sa mara bata haaraara eara toro Hivi bata ean toro hivi ean pa gono, bean sa hivi hanom ean sabin gono hanom. Evehe e sumeke na sue e kahi a puara rakaha toro gono bata raara evehe o iana hee eori he naonao bata meori pa nao- meori nao, me bakubku pa sue venei eara toro nao, eno gono bata ma tamaa si- paka teara eara pa noma vaha eam pa mararae vaha bana tea pita. Meori pa pitapita meori pa gono bata maa tamaa si paka teori e puisi he nao patana meori nao nao nao nao, me puisi pa sue venei, "eh ena nagunagu vai ei ean toro senisi eam pa tei vamata." O paka he, e kahi he heve bono o paka teori meori pa nao e paka he hiki vavuru ei mepa nom. E puisi he sue, "eh na toro nao pete na rake nom ta sii paka tena pete na toro nao," Meori pa nao me guu pa sue venei," ah nam na rake pete nom", meori pa nao e kahi sue pete venei, "eh havevo teama sii paka teara? Ean toro gono bata maa." Eh kahi he sue pete "he eara toro nao eara re gono maa tama sii paka." E iana he sue pete batana "eh ena pete na rake nom ta sii paka," meori pa nao meori nao. Me e guu pa sue venei "hovo en rau eam re gonoo tama sii paka team" e puisi he sa hio vamata bata haana na vaaka bata koana. Meori pa nao. Meori nao me a gum pa sue venei "horo ean ran eam ra gono tama sii paka team", e puisi ha sa hio vamata bata naana na vakaa bata kona. Meori pa nao meori nao nao nao, meori pa gono maa bona taba vai i kakavo rakaha o mataa. Meori pa sue venei," eh o taba vai a mamihi teve o smat rakaha", me pa nao, meori pa nao nao nao nao. Meori pa tei rori rau mepa sue venei, "ean toro voos, meori pa voos", meori pa nao nao nao nao nao, meori pano teama sii Tebana teori meori pa goroho mepa goroho mepa gono maa tabaa o- o hoi meori pa tei meo hoi pa sue nei, "eh en sa nagunagu ha nom te vabe tema taba tena", me gu pa sue venei, "eh ena pete ve na nagunagu vai, ean toro va pete ana va pete teamas, gono tama sii- tama sii paka." Meori pa nao, meori nao nao nao nao nao nao nao nao, meori pa gono amaa hoi. E tovara piri hee sue, "eh na toro naovo, naare nao te iaa tena." Me pa sue nei, "eh tovarapiri ean a hoihoi sinoo." Meori paa, e tovarapiri pa paku bono hoi, mee paku paku paku meepa nao tea vagana mepa gono mama iana, dee vaha mai maa bona ma iana, mepa ma hoi vahaa bari. Nahu vai ori mepa gono amaa sinoo, gono vai bona ma sino mepa teno, "a no kavara vei bona ma sino, me pa sue nei na toro vabete ama sino to, tea komana hoi tena." Meori pa nao, <noise> nao va ei eh Tovapiri pa paku bona hoi mepaa vaobete hovo bona ama sinoo mepaa naovo, mee naovo nao- nao tea kaskas. Mepa vurahe bene e iaa teve mepaa sue venei, "eh iaa tena mataa rakaha na toro nao vahubau teve." Mepa nao vaha nao- nao, torarapiri pa sue kibene iaa teve, "eh iaa ma nagunagu vai ei na toro, ean toro saenis koa naa naaiepa nao." Mepa nao mepa tahitahi bona ma mata nae, nao merau mepri pa nao- nao vahaaa vai tahi meori paa tahitahi bona ma mata nae. Meori teitei en rau me iaa teve pa sue, "eh torarapiri ean toro nao kaha vaan tean a mata." Torarapiri pa sue, "ahiki iaa na toro tei vahusuavan. Na mene nao vaha bana narepa sa mararae haa." Me torarapiripi pa sue "Eh iaa na nagunagu vai," iaa teve pa sue venei, "eh torarapiri ean toro nau vaha vaan teo tavaan vai ean na vahusu ninom ori. Merau me tovarapiri pa sue "baara na mata nana toro noos." Mepa voos vahabana mee voos vahanao tea maa papai teve, papai teve pa hivi raha "eh havevo vahaa?" A hiki na paa goe vaha man e iaa, eh iaa oraa, eha sa oraa hanom." Me papai tevapoo sue "na mataa nana ean toro gono koa a sinivi ean re hoa vonao tahi ean re no vagana koama." Torarapiri pa sue "ahaiki papai na nagunagu nom" papai teve pa sue," na mataa nana ean toro goroho vavuriha." Mepa sue ki bene keara teve ean toro nao e tovarapiri na nagunagu nana" mepa nao vaha bana. Mepa nao vaha ban tahi mepaa nao nao vaha teo tea voora mepaa rake vahama bene ma guu. ama guu here noma vaha bana e Kahi e sue, "ahaiki ean toro voos," e kahi e sue, "ah na mataa nana." Mepa voos vaha vaan, e kahi pa sue venei, "ahaiki ean nao vaha bana rasu," meori pa nao vaha rasu. Meori nao- meori count vaha ama kahi, e kahi e pa sue venei, "ahaiki na sabin nao hanom ena pete na nagunagu rakaha nom," meori pa sue pete venei, "ah mataa nana ean toro nao." Okay e kahi he sue venei, "ahaiki naa me na rake nom na paku taba tenam." Meori pa sue venei ahaiki guu ean toro gono." Ei mepa sue venei "ah na mataa pete nana ean toro gono koa," mepa sue venei ah okay na mataa nana.